मोर् जानल मच्छिन्के नाम ऐसन हैं। डीडबा, भुर्या, चरंगी, कमनकार, गरस्कार, रोहु, डल्फिन, सार्क, <noise> व्हेल, मंगारा, झिंगा, तिलोरी, गिंगटा, बिगेट, आदि हैं।